Papaka payandepo mokoi ipuere yaeta jaema yaguata kavi yaja yaja yande yanderapera rupi mopeti rami opa vaera mbae ikavi öe yandeve